Di-di sare, di-di dabbaji be di-di va'etenga. Do vo'ina wuro be lesdi je himbe jodata ngam di-di do wata babal voda masin. Himbe to tari do nana beldum ngam seyo. Ha di-di don andaal duddum je na kowa heftata ba amma ni do wata babal heba nonde boddum masin.